Kalila, na kwa, na sar, na nyir, na nyo, satan, yini sar, nyiten, e nanyo ie na nyir, ko yirwu kalila, ko yirwu nakwa, ko yirwu nasar, ko yirwu nan yer, ko yirwu na nyo, ko yirwu satan, ko yirwu yenisar, ko yirwu nanyo nanye, kuti na ti kwa, kuti na ti kwa yirwu, kalila, kuti nati kwa yirwu nakwa, kuti nati kwa yirwu na sar, kuti nati kwa yirwu na nyer, kuti nati kwa na nyo, kuti nati kwa yirwu sata, kuti nati kwa yirwu nyi nisar, kuti nati kwa nyi ten, kuti nati kwa na nyo ie na yir, kuti nati sar, kuti nati sar, yirwu kalila, kuti nati sar yirwunakwa, kuti nati sar yirwunasar, kuti nati sar yirwu na nyer, kuti nati sar yirwu na nyo, kuti nati sar, yirwu satan, kuti nati sar yirwu nyi nisar, kuti nati sar yirwu, nyiteen, kuti nati sar yirwu na nyo na nyer, kuti nati natinyer yirwu kalila, kuti nati natinyer yirwu nakwa, kuti nati natinyer yirwu nati sar, kuti nati natinyer yirwu na nyer, kuti nati. Nyer yirwu nyo, kuti nati nyer yirwu nati nyo, kuti nati nyer yirwu satan, kuti nati nyer yirwu yini sar, kuti nati nyer wu nyiten, kuti nati nyer yirwu na nyo na nyer, kuti nati nyo, kuti nati nyo yirwu kalila, kuti nati nyo yirwu nakwa, kuti nati nyo yirwu nasar, kuti nati nyo yirwu nye---yiruw nan yer, kuti nati nyo yirwu na nyo, kuti nati nyo yirwu satan, kuti nati nyo yirwu nye---yilwu nyinisar, kuti nati nyo yirwu nyeten, kuti nati nyo yirwu nanyo na nyer, kuti satan, kuti satan yirwu kalila, kuti satan yirwu nakwa, kuti satan yirwu nasar, kuti satan yirwu nanyer, kuti satan yirwu nanyo, kuti satan yirwu satan, kuti satan yirwu yinisar, kuti satan yirwu nyiten, kuti satan yirwu na nyo na nyer, kuti yinisar, kuti yinisar yirwu kalila, kuti yinisar yirwu nakwa, kuti yinisar yirwu nasar, kuti yinisar yirwu nanyer, kuti yinisar yirwu nanyo, kuti yinisar yirwu satan. Yinisar yirwuuu ine satan, kuti yinisar yirwu nyisar, kuti yinisar yirwu nyeten, kuti yinisar yirwu nanyo na nyer, kuti nyeten, kuti nyeten yirwu kalila, kuti nyeten yirwu nakwa, kuti nyeten yirwu nasar, kuti nyeten yirwu nanyer, kuti nyeten yirwu nanyo, kuti nyeten yirwu satan, kuti nyeten yirwu nyisar, kuti nyeten yirwu na nyo na nyer, kuti enanyo nanyer, kuti inanyo nanyer yurwo kalika, kuti inanyo inayer yurwo nakwa, kuti inanyo inayer yurwo nasar, kuti inanyo inayer yurwo na nyer, kuti inanyo inayer yurwo na nyo, kuti inanyo inayer yurwo satan, kuti inanyo inayer yurwo nyinisar, kuti inanyo inanyer yirwu nyeten, kuti inanyo inanyer yirwu inanyo ina nyer, kulawa, kulawa nyer kalila. kulawo yirwu nakwa, kulawo yirwu nasar, kulawo yirwu nanyer, kulawo yirwu na nyo, kulawo yirwu satan, kulawo yirwu nyenisa, kulawo inyera nyiten, kulawo inyera inanyo in na nyer, kulawo inyera koo, kulawo inyera ko yirwu kalila, kulawo inyera ko yirwu nakwa, kulawo inyera koyiwru na sar, kulawo inyera koyarwu na nyer, kulawo inyera ko-yerwu nyo, kulawo inyera ko-yerwu satan, kulawo inyera ko-yerwu nyinisa, kulawo inyera ko-yerwu nyiten, kulawo inyera ko-yerwu inanyo ina nyer, kulawo inyera kuti nati kwa, kulawo inyera kuti nati kwa yirwu kalila, kulawo inyera kuti nati kwa yirwu nakwa, kulawo inyera kuti nati kwa yirwu nsar, kulawo inyera kuti nati kwa yirwu na nyer, kulawo inyera kuti nati kwa yirwu nanyo, kulawo inyera kuti nati kwa yirwu sa. Kulawo ayara kuti nati kwa inyera nyinisar kulawo inyera kuti nati kwa inyera inanyo inaye kulawo inyera kuti nati sar kulawo ayera kuti nati sar inyera kalila kulawo ayera kutinati sar inyera nakwa kulawo ayere kuti nati sar ayere nasar kulawo ayera kuti nati nati sar ayera nanyer kulawo ayera kuti nati sar yirwu na nyo kulawo ayera kuti nati sar ayera satan kulawo ayerakuti nati sar yirwu nyinisar kulawo ayera kuti nati sar yirwu nyeten kulawo ayera kuti nati sar yirwu ina nyo ina nyer kulawo ayera kuti nati nyer kulawo ayera kuti nati nyer yirwu kalila kulawo ayera kutinati nyer yurwu nakwa kulawo ayera kuti nati nyer yirwu na nyer kulawo ayera kuti nati nyer yirwu nanyo kulawo ayera kuti nati nyer yirwu satan kulawo, ayera kuti nati nyer yirwu yirwu. Satan kulawo ayera kutin nati nyer yirwu nyinisar kulawo ayera kutin nati nyer yirwu nyeten kulawo ayera kutin nati nyer yirwu inanyo inanye kulawo ayera kutin nati nyer yirwu kuti nati nyo kulawo ayera kutin nati nyo yirwu kalila kulawo ayera kutin nati nyo yirwu nakwa kulawo ayera kutin nati nyo yirwu nasar kulawo ayera kutin nati nyo yirwu satan kulawo ayera kutin nati nyo yirwu nyinisar kulawo ayera kutin nati nyo yirwu nyiten kulawo ayera kutin nati nyo yirwu inanyo inanyer kulawo ayera kutin satan kulawo ayera kutin satan yirwu kalila kulawo ayera kutin satan yirwo nakwa kulawo ayera kutin satan yirwu nasar kulawo ayera kutin satan yirwu nanyer kulawo ayera kutin satan yirwu nanyo kulawo ayera kutin satan yirwu satan kulawo ayera kutin satan yirwu nyin isar kulawo ayera kutin satan yirwu nyeten kulawo ayera kutin satan yirwu inanyo inanyer. Kulawo ayera kuti nyini sar, kulawo ayera kuti nyini sar yirwu kalila, kulawo ayera kuti nyini sar yirwu nakwa, kulawo ayera kuti nyini sar yirwu naasr, kulawo ayera kuti nyini sar yirwu nanyer, kulawo ayera kuti nyini sar yirwu nanyo, kulawo ayera kuti nyini sar yirwu satan, kulawo ayera kuti nyini sar yirwu nyinisar, kulawo ayera kuti nyini sar yirwu in yirwu nyiten, kulawo ayera kuti nyini sar yirwu inanyo ina nyer, kulawo ayera kuti nyeten, kulawa ayere kuti nyeten yirwu kalila, kulawa ayere kuti nyeten yirwu nakwa, kulawa ayere kuti nyeten yirwu nasar, kulawa ayere kuti nyeten yirwu nanyer, kulawa ayere kuti nyeten yirwu nanyo kulawa ayere.